Mandritsy ty firy andro ty fia ro azonao ajano ao anaty vata fampangatsiaha aloha ty tsy azo hihinana azy sasy?